بنضف ال <hesitation> فرن عن طريق إن أنا أجيب نوع من أنواع الفرش الل أقدر استخدمه وبجيب سائل تنضيف ، أول حاجة بروح فاتحه الفرن بشوف لو في أي رواسب أو في أي حاجات واقعة جواه صلبة ، ببدأ إن أنا اشيلها واحطها في الجاروف وبعدين ببدأ أستخدم السائل والفرشة اللي أنا قلت عليهم وببدأ إن أنا أضف- أنضفهم و أجيب فرطة أو أجيب أي حاجة أنضف بيها السائل والحاجات اللي مش نضيفة دي ، أشيلهم بيها